Kuae pireyu cepuere c amobojanga jocue jembipe mbipe vae re jaeco oro jaeramiñovi ambojanga yaicokatu jare jeta mbae ñanoi va jocue aipota ce amobojanga jaeramiño vi ara pe yajata jokue tape jembipe vae rupi